सफर के दौरान, मैं म्यूज़िक सुनना ज्यादा पसंद करूंगा। म्यूज़िक सफर नू और मजेदार अर रिलैक्सिंग बना देत है। यो मूड नू बेहतर कर देत है अर सफर का समय भी जल्दी पार हो जात है। ऑडियोबुक भी अच्छी होय, पर म्यूज़िक मं वो ताजगी अर ऊर्जा होलू, जो सफर नू और रोमांचक बना देत है।